والله مشروبي المفضل يا طويل العمر هوالقهوه حنا نبهر الدلال طيب نشب النار الاول ونحط عليه الدله وبعدين نحط فيها الماء ونحط عليها القهوه ونقلب ولو تبي تضيف الزعفران عادي مو مشكله تراها حلو نحط الزعفران ونقلب طول ما هي على النار الين تفور القهوه وبعدين نصبها في الفناجيل ونشرب الف هنا عليك